أفضل أن تكون لدي القدرة على التحدث مع نفسي في الماضي. لأن بهذا الشكل، أقدر أواجه نفسي وأتجنب الأخطاء اللي ارتكبتها، وأستفيد من النصائح اللي كنت بأعطيها لنفسي. هذا بيساعدني على تحسين حياتي واتخاذ قرارات أفضل.